supurgi yer yuzasidagi chang va axlatni tozalash uchun ishlatiladigan qurilma. Uni yoqganingizda, ichidagi motor havo oqimini hosil qiladi va bu oqim supurgi naychasidan o‘tib, chang va axlatni o'ziga tortadi.